म्हारा आता एक अद्धों जानवर है जू बुद्धिमानी वास्ता जान्यो जया करा है। जको ना मैं गाड़ी किया करा है गाड़ी एक अद्दो जनवरा है जू की जब तक खाणोंमिला तब तक ही काम करा है और खाणो नीं मिला तो कों करा। एंरा वास्ता बू आपणो दिमाग इस्तेमाल कराया करा है और जको बू चावा है बू ही कराया करा है। जब तक बिण्न भोजन री प्राप्ति होया करा है तब तक ही बू कम्म क्रया करा है। वो आपणा मालिक रू खेनो मना उनरा पछात बू काम क्रनो बंद कर दैवा है। ज्यू मीनक इन री वास्ता ना ही बिना खाना मैं कोई कमी नीं आवण देवा है और जाकी चीज वो खाया करा है बिण्न चीज री व्यवस्था तो अपना आप कराया करा है।